والله أحد الأوقات اللي كنت محظوظ فيها، كنت جالس مع بنت خالتي، وهي البنت اللي أحبها. وكنا مستأنسين وايد مع بعض، يعني كنا مستأنسين جدا، وكنا نضحك ونلعب سوا، وكنا نتمشى سوا على البحر، وكان في بيننا ميانة وكذا. وكانت أيام جميلة، ليتها تعود، وكنا نتمشى ونلعب، نلعب وناكل آيس كريم.